<hesitation> livuyu, ndala, thiviri, thitaru, thine, thirano, musasasava, musaphu, munane, shienda, likhumi. Likhumi nende shilala, likhumi nde phitaru, likhumi nde phitaru, likhumi nde phine, likhumi nde phirano, likhumi nde phisasava likhumi nde <hesitation> musaphu, likhumi nde mumane likhumi nde shienda amakhumi kataru. Amakhumi kataru nde shilala, makhumi kataru nde phiviri, makhumi kataru nende <hesitation> phitaru, makhumi kataru nde phine, makhumi kataru nde phirano, makhumi kataru nende musasasava, makhumi kataru nde musaphu, <noise> makhumi kataru nde munane <noise> makhumi kataru nde shienda <noise> makhumi kanne nde shilala, makhumi kaviri nde phiviri makhumi kaviri nde phirano makhumi kaviri nde phisasava makhumi kaviri <hesitation> shienda, makhumi kaviri nde munane makhumi kaviri nde musaphu makhumi karano. Makhumi karano nde shilala makhumi karano nde phisasava.